mɛ'i yiya yibi a zieɲu besin mɛna dɛ unɲi ɲu ju zieɲu a sura un'sian ma tete toni wozome veni yɛrɛ oyi casi un'yini mi di sunuwo don zieɲu besin mɛna ma tete hibio